आदमी सब जेतना खुसी सनीचरके न होइये उसे बेसी खुसी त सुक्रबारके होजाइये काहे काहेसे सुक्रबारके हमनीके थाह रहैये कि बिहान आब सनीचर बा हमनीके साफ ढीला सुतम ढीला उठम। आ ओकर बाद जथी मन लागि उ करम । उ सोचके अदमी सब सनीचरसे बेसी सुक्रबारके उहे खुसी होजाइये उ सोचके। आ सुक्रबारके जैसे कि आब स्कूल सबमे त बेसी पढाई न होइये उहे आब <hesitation> जथी जथी पढ़ाइये तैका मैका पढाइये। आ ओकर बाद खेलकुदके बारेमे बताइये जैसे कि हमनीके लैका रहली त सुक्रबारके केतना खेल सब खेलाइत रहैये। कौन कौन खेल खेलाइत रहैये गाना गबाइत रहैये आरो केतना खेल सब खेलैत रहली। उ दिनका फूटबल कथी कथी कथी कथी खेलाइत रहैये। आ उ कारणसे हमनीके सुक्रबार पहिलहीसे बहुत मन परैत रह ल । आ सुक्रबारके हमनीके पूरा दिन पाढैबो न करैत रहे आधा पढाके आ छूटी देदेइत रहे। आ उ दिनका हमनीके उजर कप्रा लगाके जाइत रहली। आ उजर कप्रा लगाके जाइत रहली उजना काम्पिटिशन सब भी होइत रहे दोसर दोसर टीम संगे त उहेला हमनीके सुक्रबार एतना मन परैये । लैकेसे हमनीके देख्ते आइतारी नत कि सुक्रबारके आब <hesitation> न बेसी पढाईये बेसी काम न रहैये खेल सब खेलाइये त हमनीके उहे सोचके नीमन लगैये। आब अभीके त हमनीके आब जैसे कि हमे हमनीके कॉलेजमे जाइसि त उजगा त आब आधा पढाईये कौनो खेलकुद न कराइये तब न मन न परैये सुक्रबार त उइहे सोचैसि आ निमन लाग जाइये कि हरे लैकामे इ ऐसे ऐसे करैत रहली कहके ।